Kan khayyaroni fi ba gayyit shuquli wahid, minal shaqalil hasala leyi wa fatan hubas bakhtar shababi a gabbil le shababi waqit ana ma kubur ma layik ke da haw assayi foga shuqul al bisaʼidni kan waqit kubar foga balga masalan ba giri foga katir walla ba fattish foga al fattash da, kan sinini zadan kula.